Ye, agnisany tegna mampiasa loha indrindra ny mikarahakaraha sakafo ho an'olo dimy nefa efa antsasa-dera ny fotoagna ananako hikarakara sakafo ho an'jare satria zare efa ts- tsy nampilaza mialoha fa juste hoe ho avy aminao zahay e de karakarao sakafo dimy be zahay akato. De raha ataoko zegnny na soit magnano paty ataoko <hesitation> mine-sao, na o vary amin'anagna feky ataoko satria zare zany avy tampoko, fa i zarea vahiny, tsy magnano hoe vahiny ho avy tsy regny antsigny zegny fô, vahiny ho avy regny fô zare ndray tampotampoko loatra nefa zare dimy samy mahalany sakafo ihany, atao le <hesitation> mitsitsitsy.